ମାନିନେଂତୁ କି ଆପକୋ କୋବାଟ ଆଗେ ଗୋଟୀ ଅଜବ ଚିଠୀ ଆସୀ କୀ ପହୁଁଚ ହୈ। ସେ ତିରେ କୌନ ଲିଖା <hesitation> ହୁଈ ଚୀ ଏବୋଂଗ ଆପକୋ କିପରୀ ଆବେ ପ୍ରତିକ୍ରିଯା ଦେଵେ। ଇଥୀ ଗୋଟୀ <hesitation> ସିଚ୍ଵେଶନ ଵିସେରେ ପଚଲା ଜାଏଜୀ ଜୋ ଥିକୀ ଉଡେ ବେକ୍ତିଲା କୁଈ ଅଜବ ଚିଠୀଡା ଆସୀ ଜୀ ସେ ଇନ ଜୋ କୌବାଟ ତୋଡୂ ଯେ ଚିଠୀଡା ଵୀ ପାଈଚୀ ଦେଵୋଂଗ ଚିଠୀଡରେ କୌନ ଲିଖା ହୈ ଜୀ ଆସୀ କୀ ପରୀ ଯେ ପ୍ରତିକ୍ରିଯା ଦେଵୋ ତା ଵିସେରେ ପଚଲା ଜାଏଜୀ।